الأرقام هي خمسة و عشرة و عشرين اجي اجمعهم خمسة و عشرة هيكونوا خمستاشر خمستاشر و عشرين مجموعهم خمسة و تلاتين